اكتر مثلا اجازة بالنسبة لي تكون مثالية هي الاجازة اللي بيكون فيها نوم كفاية وفطار مريح، واقضي الوقت مع اصدقائي، او مثلا مع عيلتي في البيت واكون مرتاحة ويكون مكان هادي ممكن امارس شوية رياضة اسمع بودكاست اسمع شوية موسيقى، واطلع في الطبيعة دي بالنسبة لي اكتر حاجة مثالية.